Sakafo tiako zashy nefa da lafo izy, itoa ny ndreo pizza toa, hamburger toa, izy da tiako izy io ka fa izy da lafo, e lafolafo avao zagny e vidigny.